Kaman Irin lthini ya bakwi, ɗi bugyi ƙaghum gwamanima hyi sapa Jubbi, na wulthi yahani, na wulthi yayinan ɗin fiwi ma kwi nahayiyau ma kuʒa P’iyatunu, khin wuya yuuwi wi ya dalthi, va ɗi gamudona to yayina ai tsiga ɗi’i a vavurdi di’i, ɗin yuuwi ca sultha sai ghu ban, ma lhuwayi khin lthini, ma lhulhuwayi muna ɗa to mun ghi ndaki kam. Ni ƙam lthin gwan Suwi suwiyi ɗusina fakau, ma lthamu kwanyi ghe, munu da me ltha kwanya Babu wuyana muna daa babu wuyana khin Subu ndaka khiya wuyana, yu ɗa to baba gyishi koga JiJiya gyishi, munada to ghi ngilmi ghi ngilmi ghi ngilmi, Ghinshina ʒha khikhidi ti yani bu hyina U’mau, to ma khin lthin ɓakwi, ma khin lthin ɗapuwa, da shike ɗin vurdina mani vurɗi gwan ni ɗa, mani vurdi sirna, wusin mani ma Sirna ma ʒami ʒhadi gulai, ʒandi guli ga wa ara tanu wa arima ba abiti a buji kam sai wa kuʒa babunasi ko mamutasi ci fakhi U'njikhi wu Sina tanu ai hi jin U'njukwa Sai wa kuʒa a to ai muna Iriʒa, hiniya biyamu Wulthin maniya nahau, to ca di nahakhi wi ma nahusini taba wa Sin Va tana’a hi jin u'njukwa tana’a hi jin U'njikhi ma khin lthin ba ɓak. To da shike ya ɓakwi babu wu ndaka Iya dahiyi Va wu Sinlthin ɗimu, sai kaman dinnan bu khirsimati ca fakhi to ni ɗapuwa ndaka ba ʒau, wu nahusin wu kuʒa Va tani ba jin U'njikhi, tani ba Jin U'njikhi ghani hi Sallan bu fakau wusin makhin sallan be raa khin dinna khin gaara wi aku faka ghi sallan dinna, wi a ndaka faka ghi sallan gaara, to ɗin ɗi we’e caba ma sina yiyau, Va tani hi Jin u'njiki tana’a hi Jin U'njukwa wani waba U'njikhi to ɗin yani bu ma ndaka umau ɗin ɗi Vinaghun ba ma Umau, ma laya ma ʒhalthin kwanʒakwayu Sai wa kuʒa <hesitation> a jijiya ko ga <hesitation> baaya ko ga wa kuʒa a yaya kume mu mun gwama, hin ku kumama mani ƙu ba ma ndaka P’a ma Iyawa, to cadi we’e caba ma kunlthin lthin gwan ya kuʒa P’iyatina.